Kara radakaboka ambana fano zô an dia io zô an hoanin'olona fa tsy dia rarahinn'olona loatra. Ilay antony tsy irarahin'olona ananjy loatra zany an, le izy kara misy mahafaty olona ndrendreka misy oi poizina avy aminanjy.